<hesitation> La nitaitsy tao i sady nampataotsy avao fa gny raha nanotaniny izao da: ia aby hanareo reo oh? Aia tsika henany zao ka? Fa ombia zao gny narary? Da ia gn'anarako?